el xib'on rajawxiik kakojon katitinwnek kach'aj la wutz'yaq kach'aj la q'o' kach'aj kach'aj rib'al liix xaqara' rajawxiik kakoj jun chek xib'on re <hesitation> kiib' riwach jun xib'on k'aj xib'on y k'o nik'yaj chek b'olan xib'on y k'o jun chek axib'on re kach'aj a traste k'o k'oka'l xib'on rajwxiik kakoj chawiij katitinek ela' otz katka'yek porque xaqara' rajawxiik rixib'on qanejeel kichakan chaqan xu't re kajitinek xu't re qach'ajb'al qaqa'b' rajawxiik ki qakojon re ch'ajb'al qatrasto re ch'ajb'al qa qa niin taq chetaq k'o re pa jaay.